Nakke inni sallo punna la buntinga akboja a bahine nu balloa sipa'na mange ri tutoa na maupung ri tutoa ku na ballo todo pole punna ballo-ballo kalakuang na lampa ri tu maraenga manna todo talia keluarga ku sendiri maka rua injo nakke nu hojayya nu maccayya akpallu nu maccayya sassa, nu maccayya angnganu anak punna riek anak sallo ka kodi to intu pole punna ammile ki bahine nu tala maccayya ni suro-suro pakunjo, apa-lanjari apai balla a sallo punna anre bahine kulle ni suro-suro <hesitation> kodi to' injo pole punna nguppa ki bahine nu kodia todo' sipa'na ri taua, pahese-hesere injo mange, nu pokokna nu ka nakke inni pole cewekku doik panaik na inni pole nu talia sikiddi-kiddi jari harus i macca akpallu harus i macca <hesitation> nganu balla talia sikidi-kidi doik panaik na ka tallu' mblangngang i juta antere ki la pangalleang injo tallung bilangngang juta na inni jama-jamanga nu tania tokji sikura-kura Inni pole ballo na totoana cewekku haji ipole ri nakke nampa tala larro tokji pole punna aklampa a rung anak na na injo pole cewekku, tu rate ri tanete injo nu lere na injo pole naik ri tanete laklampa ni alle injo pertama ku itte na injo bahinea ka langsungi ku kakrakki ka ballo na ku utte, akbohongi, gammara i pole nampa ballo na pole ri pesantrengi assikola rioloa